بنمرر الخيط بداخل الإبرة وبنربط الطرفين من النهاية ، ونجيب الزر ، ونحطه على المحل اللى بنخيطه فيه من القميص ونبدأ إنه ندخل الإبرة بالقميص وبأخرام الزر بنفس الوقت ، <hesitation> فى حركات مستمرة بندخلها وبنخرجها من ال- من المحل الثانى وهكذا.